Taka choko ñetuu ndandetu, ndañunu china'a na'a kutavetu netuu nuu taka choko ndi nani reyna, iho este <hesitation> kiutu natuu nunatu chinetu yandetu ndañunu chí noré, onréna iho ndavuu nadute ndavatuu ye'e iho denxo'o ndonio atuu kendava choko onré dexhuchi onre iji ndavuu atuke ndava choko chi onre atuu, iho ndaboo kendavatu ñietuu chandetu ñañiunu ñe'e tuu yandetu kulando onré xhakanru kulandu uu onre xhakanru ravano onre xhakanru chiñe'e dini nguina xhoko ye'e ñetuu yandetu, na este ndiunuu tajanru ho onré xakanru chichi ñetu xhetuu ye'e ndini, njuna ka'a este choko nreró ndono este onré ndini ndavuu atun kendavatu nii chi onré, onre atuu este onre ndavo'o juina este koni este cha kidituu veetu chi onré atuu atuu ndavu atuu kendavatuu hí donono enda ngunaxu chi choko nrero.